<hesitation> tanagna sy leha tanagna hely aminay akagn zao ai: <hesitation> Fenerive-Est, Mananara Nord, Vavategnigny, Ampasimaningory, Soanieran'Ivongo, <hesitation> Vohipeno, Ambodimanga, Ambalaharongagna.